La kú xen tá’ jö ráá’ i áána re fáá’ra: nóó i, dso ký’ <hesitation> dso ký’ ‘lóó’ y tⱥ’ kä xíñó’ i, bii llá lýn pí ‘lü’n tá’ b+ií lla jmóo ‘lóó’, tuu kää ñí’ méé, tuu kä <hesitation> kä ñí kuⱥⱥ’ wÝý la kú ‘náá’ jná é, i i tá’ ráá’ i áá ná, fyy’ i, fyy’ i ‘ñéé i áá ná bii bá fyy’ i kí dso e <hesitation> e bii jmⱥⱥ pí ‘lóó’jmá’ my jöö lɇ tǿǿ ‘mýyý.